Pensily hazo zao moa crayon. Crayon io alà anova sary lafa misy taratasy eo, alà iny le anova sary amizay matetiky ty fanaova azy. Na laha misy raha, tianao ho fafà lafa bakeon'igny, fa juste nataony!